Waa yére moom man taamu naa di si sol yére boo xam ne dafa jot, waa yére bu jot moom nekk na li ma li ma taamu, ndax yére bu jot mooy motal suma diine <noise> te dafa am yére yoo xam ne boo ko solee <hesitation> munu loo koo, munu loo see sumay jaamu yàlla ba tax na man yére bu jot laa taamu, mooy tubëy bu gudda, mbuba mbuba bu jot waaye tam lox- <hesitation> su nekkee loxo bu gudda, su nekkul loxo bu gudda, waaye mbubu bi na nekka mbuba boo xam ne nii cover na suma yaram bi, muur na sama yaram bi <noise> mbuba bi muur suma yaram bi, tubëy bu gudda loolu moom laa gën a taamu, mun na nekk xaftaan, waaw mun na ñàkk a nekk xaftaan waaye yére bi daal dafay jot <noise> yére bu gàtta moom taamuwuma ko ndax paase naa ko <noise> ndax lu nekk dañ koy paase. Amoon na time nag man dama daan taamu woon naa sol yére bu gàtta ndax time boobu man sport man laa woon, foo ma fekka man futbalkat laa woon, foo ma fekka maa ngi sol short tubëy bu gàtta, waaye léegi nag dama taamu di sol tubëy bi gudda waaw tubëy bu gudda yére bi daal dafay jot si kaw ba si suuf, loolu laa loolu moo nekk li ma taamu man. <noise>